صاحبي كي يبدا متوتر نرس نهزه ونديه للبلاصه فارغه نقعد فيها غير انا وياه ونخليه يفرغ هذاك التوتر ونسمعله لكل كلمه حاب يجولها وبعديها نبدا انا وياه على السب اللي خليته يتوتر وكيفاش نحسن من هذا التوتر بش ما يزيد يتوتر مره واحده اخرى.